A <hesitation> ka ôtran'ny anahy zany a dia eo amin'ny in-dimy na inefatra agnatin'ny iray volana eo aho no mampiditra lasantsy a amin'ny <hesitation> môtôako na ôtrôtr'izany. Dia eo amin'ny ma- ma- mitentina eo amin'ny roa hetsy na roa hetsy mahery bitaka eo zany ny vola laniko ao agnatin'ny iray volana amin'izany.